وش اختار طباخ شخصي إلي بس ولا يكون عندي سائق يسوق لي السيارة؟ والله باختار إني يكون عندي طباخ شخصي، لأن السيارة أنا أحب أسوقها الصراحة ما أحب حد يسوق لي سيارتي وأعرف أسوق، لكن طباخ ممكن يسوي لي أكل جديد ما سمعت عنه، وإني كمان ما أعرف أطبخ للبر.